کیڑے مکوڑے کی دنیا اکدم چھوٹی رہتی، تو سمجھو نا ایلا بات نہیں کرتے لیکن ان لوگوں سے زیادہ بات کرتے باڈی لینگویج سے، سمیل سے، اور لائٹ سگنل سے، ساؤنڈ سے ایلا بات کرتے ٹیڈے اور کرکٹ نا، چرپ چرپ جو آواز رہتی، وہ اگر فاسٹ کرے سمجھو مطلب دینجر زون میں، اور اگر سلو کرے سمجھو تو کچھ اور بات کرنا چاہ رہے لانگ باڈی موومنٹس کیسے رہتے؟ مکھیاں اور چینٹیاں جاتے <hesitation> رہتے نا، وہ ٹائم پہ آنٹینا کو موو کرتے آنٹینا مومنٹ دیکھ کے سامنے والی چینٹیاں یا مکھی سمجھ جاتی سمجھ میں کیا رہتا؟ سیم کچھ سینٹ ریلیز کرتے، اور سینٹ ریلیز کر کے اگر دینجر ہے تو دینجر کا سینٹ ریلیز کرتے <hesitation> یا ہیپی ہے تو ہیپی والا اور لائٹ سگنل میں کیسا کرتے؟ جب جگنو جو ایک کیڑا رہتا، وہ بلنک کرتے رہتا؛ جتے ساب سے ڈبل بلنک کراتا، ٹرپل بلنک کراتا، تو انہوں کے سامنے میسیجز رہتے وہ میسیجز کو ریٹریو، مطلب انکوڈ یا ڈیکوڈ کر کے میسیج کو سمجھ جاتے اتے بار بلنک کراتا اس کا مطلب یہ ہے اپن کوئی گھیر لیا، اپن کے کوئی ماننے والے، یہ ہونے والا ہے، یہ دعوت ہے، وہ ہے کچھ بھی، ایٹس ایکٹرا انہوں کی دنیا چھوٹی رہتی لیکن کمیونیکیشن دن کے چوبیس گھنٹے چلتے رہتی انہوں کے پاس